Agnatine vola raiky iaho, onefatry mandeha magnano bazary, da ref iaho amignagny mizay mety mahalany eo amin'ny adiny raika eo satria maromaro avao e raha vidiko agnatine vola raiky zay zany mahalany eo ame adiny valo satria adiny roy isaky zaho mande zany.